<hesitation> vina te ni pero in colto choun ee ni kivi no nani tínona soo, ee yora ichi kua, aju, ntekí tou ñii te ni kau in catlu chuu ja ka´a kata mayo nuyo ya´a yua ni yeera niña.